Lanye liɗɗi kanji noye annduɗen. E wodi liɗɗi latiɗi ko'e ɗeffe kanjite bosaji liɗɗi e wodi konkohon ceukol, e wodi liɗɗi mauɗi latiɗi ira buelwib e sakin o nanda e okkuma to ju, e wodi nanduɗi fabi, e wori iri oktapus. E ɗi ɗ fu e tawa e liɗɗi. <noise>